Yeah when you usig ley comb you have to first like some people will finish taking bath ley wash la hair first and then ley can use ley comb like for we ley men we will take it we will take ley ley comb from behind and bring it in front we do it multiple time plenty plenty time until you find your hair to get in good shape.